Saabunnde nafata ko laɓɓinde huunde haa laaɓa cer. So waɗaama huunde ƴufan, so ƴufi ni woni walla ittude tuundi ndi.